Assalamu alaikum bodɗoji am. Noy kuugal? Noy saare? Noy soogullaji, noy himɓe saare? Useni mi yiɗi en ngarta be jemma, useni ta a nyama diga saare bako a waara pellel am. Mi yiɗi en hira, en nyama, haa saare amin mi-mi yiɗi en laara fina finay iri kaala je Hausa mi re lallai mi yiɗi en hira useni ta nyamu bo miɗo rena ma usoko.